Ngo de ngia drem ngo pelek kama seravet tadik ngia drem cha seravet de mamar cha ngo dong met nget de mamar na nget ptha ngo. De mamar ia laurka cha tat ptha ngo de a marpes daka ngo thon met kama seravet pap ma lelngavop de bes mamar pecha ngo nget ngia drem cha ngo de abes ia alelki ngo ngo dei chethopka vetha ngo da, ngua drem klan ia ngo don met kama seravet klan mudu da chesngia vadi ngo don met kama baul mavangum daka ithik, da vedi a sik ngo don ma ithang dik klan ma ma seravet ta dik ma nga veva ngo de vedi chusek ngo don ma vek pik klan ngo pelek a vek pik klan. Ngo pelek avaikpik kalan ngo pelek cha nget chia vadi ngo don met nget.